اشوف ان الاحترام هو الاهم لانه يبني علاقات صحية ومستدامة الحب جميل، لكن اذا ما في احترام الحب ما يستمر الاحترام يخليك تجدر الشخص وتفهم ويخلي العلاقة تكون اقوى اذا كان في احترام الحب يكون موجود بشكل طبيعي وتلقائي